<hesitation> असो छे भाई <hesitation> नाईजिरा एक असो देश है जो गरीबी गण है। कही थे कि वहाँ भी खाना नहीं मिलते हैं। और वहाँ का लोग सब काला अभूस थे। कसा देखो तुमें एकडम काले अभूस। और खाना नहीं मिलते हैं। और <hesitation> रुटी, पानी मां कही नहीं देखते हैं। भूकह मरत धी चारा रोन्ड है वो बत्यार हरे लेवर भीया कही रुटी, कानक देखते हैं। कही नहीं कही हमका दईधेवर भीया इत्तो नाईजिरा इत्ती भूकहुमरी चहें बिचारा तो गरीब देश चे। सरकार भी उनको कई नहीं करी सकते हैं अपना मोधी, गाउन, चावन, फ्री में जेन है तो सरकार भी काई नहीं करी रहे है।